Oro pae ti paloi toial ipane ele kastam bulokumang song koio toal, toial peleng pati mang mgoal kastam. Ka ngoal late sona. Ngoal la kako tange kako pangoi leme kiang ping ngo, ngo tange me. Koiung mang kengiong pi temang kame, kola kere iama la ata te papua io paikel mo. Paikel mo peleing, timong nae mo geong amang. Kamang ka ina mang kamang ngoal meng, ngoal meng. Ngoal meng, ngoal meng peleng io ginaio peleng tong ae na nete kete namang. Kete namang, a-al, mange ial mang. Manga ial mang komang inamang me-e koiung neng roni poio kirimpea ronipo lala. Koing io paloi paili, paloi teio ipine ie imal takabur, paloi teio el takabur. Teio, teio, teio, teio kola palima la paloi pi vere, paloi pi vere a tepal, a tepal namo tomol mono. Komo geong rong kaio paloi. Teio te ranra mo, paloi teio pelane pomio peleng mo mola mora gopane, gopako i matong me gule. Pamalmal peleng mang temang i pomio. Ko mang kengiong ping temang peleng temang, temang pelenga ko pati mang temang ima-a ka tepi to boge song oro tepi tel bus kere to maret. Kola io paloi kole mane pela boge. Paloi keliang pinge teio pang tenga o boge. Koiung ping teio tenga ipane bogea. Ko pati io teio peleng paloi kilong kele ming pi kole, kilong pali pine. Teio po, kilong pali pane boge teio pine kole, koiung io keliang ping teioa tenenga. Teneng temanga oia kola manga ta mangea io mangene manga pel po, mange temanga. Temang teneng ipine, mang pang ipine peleing mang temang ipane i boge temang me, temang me, temang me, temang me kola mang. Keniong ping kenga vere vamang, mang temang ipane olial pun tang tea pang ima olial pun kemi pie pe pel. Sisilona pangi pel sisilona manga panoi manu pagi i manu manga pulukeria e katum, opi kolea, o-vanenge kole mang geviong ping pago, pagima-a. Peleng ka ipo ka keria-a opi kole epitang oro pikapeng, ko mang kegiong ping temang ima song nge nenga ima-a. Pangi ma kengi pi kole kingong pangi pine kole kemane temang ipane nge neng. Koiung pangi pa pangemea pelenging i pangoi manginga pi kole, pangoi. Kingong kom pine temang nge neng kompa, kompa, kompa, kompa, kompa ing pangoi gal neng ima. Kengiong ping kulung kae neng ipo ne vere. Ipai ti paturu koiung mang, kengiong ping kulung kaneng ima peleng mang pangoia. Koiung kemanga kema pi boge, kingong kema pi boge peleng namang kae neng ima katompuna. Namang kaneng ikatompuna peleing mange neng temang, temang koiung kompola kere ipa ikiona. Kola mang kingong, kingong peleing pangoi temanga ipa el sisilona. Ko patie mang kengae pe tang pati tente temo ma-a, mang pangoi peleng ata teie tente ting. Pulongare to ire mo bai gari ge gamo ote tinel pinte, go biai rong kari se gevene peleng nai pulu. Tinel pel pemu amo, naipulu tinel pel pemu mangema pel tele peleing mo geong ping gering ate ral. Geving a ral, geving a ral peleing mo gavulu mol imo revene mol oma piti. Gema pel tela peleng mo geong rong tong ka mo ampel mo gemanga. Ampel mo gemang pel tela-a koiung mo bai namo ipang peleng gurung kanenga ol el. Mueleng peleng neng gompola kae ka kuong nete ka kuang netema ti paning peleng neng geniong ping gompola gemo genene rong giriving, mang gene pele ing neng banoi karovu banoi gane alve. Rong ka banoi gane alve genene peleing raivonoi ngangining poto, kaikai bane i leme panga. Banei le kaikaime pa gene peleing neng geniong ping geriong rong kaneng, geniong pinge rone pel tele te emapinge tiriavu neng ngelpel, ngeng pel ti. Kiravu kongo pilai peleing neng bala alve peleng bua ngako naneng bala neng gal kare ge mo kaikai. Na tongave, alve neng bala me gal karege. Bala ma gal kagere peleng neng ngeong neng banoi rovoloma-a pi guoro kaikai. Peleng neng nge kai kai omo oti al teria-vu mbea. Koiung neng geniong rong, geniong amo geniong rong-o kosong namange kange alve oro ne paia kagoe bu tentako a peleng ka kuone ete. Ka kuonei oro muge-e teneng geniong pelenga ing gerel mo kaneng giniong pinge tonge olial tente gago bu-a. Bua a kaikai ia kakai laneng, gemea. Peleing neng balia neng rone kaikai aneng peleng neng kong rane kakai aneng. Rane kakai aneng peleng olial ka, rutong omang rang mampe. Mampi me niai na bane ma meng kae karege mo se pelma koiung neng ranema, ilo geong ping geong rango ko iota ka talema temae. Peleng mo ivi te ti ivi neng ate tinel pinte roku. Geong rong pangoi pinso ate tinel pinte roku ipako rigina. O rigina me mangkoa. Koiung neng banoi binso ga gulang binso ma peleng ing neng ginong ngama. Ngo paini lete. Ropu pe peleing neng gene minga. Genemi lema amoa. Koiung mo go kuonga, go kuong mo sigirapi le kuong genepeleng ai mo geong rong gerel tinia. Tini ele te kuong mangene peleing neng bali bangi raivonoi bali gulang balia. Bali pi kuonga na binso kuong, nanga ngo sigi rapi lema peleing gerel tini ma. Koiung mo geong rong manga te anga ging, ameleng kemane pangei kema pela gonu ko temampe ima-a. Kaikai temepoa, naneng rombolo kaikaiima koiung mo bai le genge-ing, ameleng. Namo pang peleng pim mo rosile tong kamo mo rose lemampe, mo rosi lema tong kamo mo rosi le mampe. Mo rosi lema ti mireve neng. Mapel kaikai me imene tineng rane me. Mo mo rausi lema le moema garulve i tinel imo molmua peleing bai roma ti mireve kel nenga. Peleing mo roma ti mireve kel nenga. Peleng mo geang rong ve song nanga kengama kenene ko mangi gal sap kaikai a. Kakai piel nanga ipikoa peleng rovi peleng mo mouvo, neng geong rong mange ngo. Kaingua teng amang kenga genge, tea kengionga. Ngonge teae kengiong poe mireve kel neng le rum gene. Naneng iping peleng mo rang kalonga. Olial tente rangkalong gevene peleng mongte bu pamo peleng mo geong ping rama koiung mo rangte to pamo. Peleng neng bunoloma pinte karung karunga, bunol oma peleng neng geniong pinge geniong ping ranema. Bugoloma ngane gane tingting pela ma. Ngela teneng mea peleng neng geniong ping ngela teneng mo geong rong oi ka ngela teneng ngo ngiong pingo nge tange tie ti bu pango moe te kaikai pekoa. Tangema oia koiung te kuong kaneng. Te kuong kaneng teng gema-a gi potoe karia, tong ngel tela ling are. Peleing moteng geong ping neng geniong rong ko nete nole mampoa. Nete nol mampo kere miko, te nolma kere mine piga emampo pinge. Tinel mola e ule, ule ting kava moe oia ule ting kava. Ko mo bai pang pelenga mo givong mol mampea, peleng mo geviong rong vei tengo pinso meng mange rong na apone ko ngonge ka ngelateneng. Pelmang pati kae kare gembe po, oro patie karege meng ko ka torambe. Mo regel geniong rong onge pinso mange kamang ka na apanga manga. Mae kere ron namang peleng onge kakelango ngela teneng oro kae pe pamang nang kom pola. Tong kompola geniong ping inanang piel elave. Katea mangereving omang te karege iringa e karege meng onga. Oro nange keriong pinge, nange tenang ta ka karege tente ko mange togo tenga karovu nang inanang. Karovi nang inanang piel al, elavemba bi gobe. Gobe genene, ko nange keriong ping ina nang kola latogo me tang nanga kompola. Kere ron mandrovi po togo ikia na tea giriving kola nang tea panei goal e panoi goial tealong. Keriong menga, ko mae kere mena togo peleing nange kompola-a. Kompola piel elavebe bi gobe tanga ngove, ngove pango, tea kinong toni. Tea kinong ngove ko nae kere tenang teng pelenga nange inanang gonong gononga timong nae. Kinong ngoial ngeie, ngoial ko nang inanang tang itogo oia koing rembi ngelalo ule tentea itogoa namo guno. Guno peleng guno, guno pelenga neng geniong rong-o mae. Kamang ka karegea, koing karege kava tente ranga. Ule tente rang gevene peleing neng teneng. Rong teneng genene peleng mo geong rong kona mandrovi po mambia manga, karege inanga. Ko manga na mandrovi po togoa oro mapeng bi tai tolma panel tela, el tela ipaneteng. Tela, tela mole peleng lepanga oro gonu nane pane mo neng, kuang teneng ngiteraronga teneng pa teneng ipa lu gonu ko mugane ma. Kona naneng nge-e mampo karovi, io keliang ping tolma-e. Tolma kelemo, tolma kelemo pela kuong. Kuong nang tang ipane kaneng, kaneng ele ngi poto kori ko iota tea iota tolemampo kelemo teng togo karovu anang teng ngepo ngoti lela. Karovu geniang pinge, ngenga nempang tang ngi poto kari munga temeng ka kuong tang monea. Kuong piele olial tente-a, peleing naneng ranekalong ti keriavu peleng na ko ko alve rempel. Buteve rempel naneng gunone geniong, geniong rong ngang tule anang le alve. Kanang kaneve peleng ron binso peleng binso pela, buteve naneng bali potoma. Ka banoie toma pea poti keriavu, neng banei balama genemane bani, pinel bus peleing bali ti kiravu gompane ing. Banei naneng ipa peleng neng geniong ping ve rong bali genene peleing neng teng bala. Alvea balave pitem be, bala alve piteng peleng-ing neng. Neng ganebea, munga geniong ping gane, ganeve genene peleng neng geniang pi roni. Roni peleng neng mo me neng geniang pinge ronemampea oia. Koiung nan ranema ngemo peleing tona gema ma koiung moteng ram-a. Olial tentea, pelenga ele tela linge ngare a gante pemu pomo namo rong gari saio govia. Te govia koing gangte pemu mpea. Bie tang euvong tineng rong mangae. Kale tel ela geniang pim banei naneng ipang peleing, neng bala mea gante pemu pamo mangema pel tela. Koing mo bai gurung ama ipanga kola gurung ka mampe. Gurung ka mampe nanenge geniang pinge, bangkel bua moe karoue geniong pinge kaneng ganeng ma ikiono. Gane, gane alve ere ti ikiona koiung mo gurung kaneng genionga. Komo meneng gompola meneng gompola peleing giriving, kola banoi aol le. Alve bano gane alvembe komo, tomo meneng rane kalonga. Olial tentea, tente na gong te pemu pa ma mange ma pel. Tela-a koiung mo bai gemi tema <hesitation> kola mo gemi lema la rua ma rong na gang te pemu ipoa, peleing mo gama-a menenga. Melalo galneng le ema-a. Ko nae kango stori peleng oro pompea, pote gunoni mpea. Neng bami pane boge banoi genemine pi kole itovumbe, ikarege ko mute bai keria epitong, epitong, epitonga nange pani pane bogea. Mange karege, togo anang mange bai karege anang peleng pulukeria peleng nanga nanang ipine giriving teng peleing. tonge mang pangoi peleng pangoi kulung kaneng ipine iverea ele mampea ronia. Komang temang ngenengo, temang ngeneng peleng pati mang. Kengiong ping temang ipine mange kirimpe, kemang pi boge kirimpe temang ipine ikole pangoi pi boge kola mae mange pangoi pingi, pingi kengiong peleng mange kengiong ping kulung. Kaneng ngepamang ipine ipine kole, kingong kema pel boge peleing. Kulung kaneng ipane peleng olialmoi go meng na ipi, ipine kole peleng oro. Olialmoi meng ko mang kere ka pangoi kema pi boge mange ngapelong giriving, koiung namang ipane ilatogo. Napang ipane ilatogo mange kompolave pangme genong me. Kompola, kompola, kompola, kompola, kompola mae kere ikiono. Mang tea balve mang kingong kemo pi kole. Kingong, kingong ong kengiong tange kulung kaneng me, kengiong peleng mae ngo ron nge. Olialmoi kulang kaneng nge olialmoi mo reteng noi mang kengiong pi ngoial ima ko olial nge bonela poma kamang, mangene oro mapi mana, mange kengiong pang temang, temang gengo peleng mange tunga ma. Kengiong tong ngonga ngo song kengiong ping nguong temang, pia mampe oia ko mange mandrovi poma lempe pinge kating nge geniong ping ngemang song. Gengama mampe karou tema ipine ko, tema ipine kanang ko nge neng. Kengama pelenga temang ipi nge neng, ko ima lemaping nete ka keama kereteng. Kereteng muge geniong pinge mambia neng tinie lemang ne keama keriong. Oro te kere keama peleng ne keama ting, munge ka geniong pinge, mambiaro neng pone. Tona mampe peleng mangeong na ipiko ipine kel. Ora na muge genga mampe tong muga gengama amange kaneng geniong pinge ngenge teneng piama. Mapa gol ipine kel ora ko muge teneng peleng tamo mo rausi lenenga ipine. Ma rausi leneng iping, ipine tonge kel. Ora peleng neng teneng kae ma karoue genga pela ma, pae. Mapa neng ngengenrone golel lambe. Karovue ti mandrovi poma, mandrovi poma la kola anang lempe kaneng roni poma. Oia ko ipa i kole, kole panang. Nange panoi tenangme, tenangme, tenanagme, tenangme peleag nange kinong panima ilatogo keniong tong tong kinong panima peleng kompola ing panou opine panou opi pi kale teakinong, kinong panoi tenang nge neng pane boge tea kinong pani pane boge kenemine. Kenemi kenemi pi. kole kenonga, kinong kinong kenianga peleng oroe pi karovue neng ngelalo na nang bola ini gunoni. Gunoni keniong tong nanga kamangka tange kalonga gona ipine ko mandrovi poma ma nanga keniong pinge tenang piama menga ping kengama-a oro tenang nge neng peleng pinge neng genga, genga ma panang. Nang tenang ipine. Neng gengama ipine kole nang kengama pane boge, panoi palo, palo, palo, palo, palo peleng potoma <hesitation> mampe kuang pe pine. Panang ging kole. Kopama kere panang ging kole peleng nange tong ka kengama peleng nange kengama kingong nge ong kong tong po gonalve pinang kenga gonalve kere gonalve nang kenga gona pelenga nanga kenga gona peleng nange ti ngial tang. Ngoal tang kenga, ngoal el mola leal. Ngoal leial kenga gona. Ko nang keniang ping, ngangining, ral vonoi neng kuang ngoelave lema. Ko la nang kere kenga al toni, toni, toni, toni, toni, toni, tonia konanang keniong pinge kenga. Olial, kontai. Tungulu ere kenga rai ere kengae kale salamong. Salamo ngave. Koiung neng genga. Gona-a kenga gona la neng geniong ping nge neng keniong pinge pali le kanengave mbea tong kengama kenionga kola. Panoi teneng piama la tungulu te kamang ka gokeng nango maki le taim namang mo gokeng koiung mange kere karege tente raivonoi nge bantelevi ambe le kekeol karovue keke amang nang taneme kiripe nang tenang. Tenang kaneng pia elavembe ko nange tane kekemea. Oro kere mampe pinge kekei peleng nae tenang kame keneteng. Tungulu gokeng meng peleng nang tanekalong nang tane kekei. Kekei kaing pilai ing pilai tane me kirimpe inge pina. tungulu gokeng ere kale. Rai ere salamongave ere mapinge teleng kala naneng nane lema oma. Kola nange keniong ping, keniong ping kengama pelenga song nae nge ngangining ngeneng tenang piama. Ko nange tanekalong kengaong keneteng, keneteng kirimpe peleng nang taneme ngeneng. Kere tong ka angang kong tea ginning bonela peleng neng tealong banoi bola. Bola po kakei mea kakai kaing pilai, ing pilai, ing pilai, ing pilai nang taneme. Taneme ipine. Kola nae keniong ping tong nanga tenang nge neng tenang, tenang nge neng peleng pina neng gene kaikai nang keniong pinge tenang. Tenang nge neng pinenge tanekalong kaikai me vue, vue, vue vuea ko nae keniong ping tane kalong ngeneng. Oia kere mandrovi kola nang panoi ngeneng tang bo-ong la. Panoi kimboralveme ngeli gonuvume nang keniong ping nge neng kene mampea konange toni peleng ilatogo. Toni ilatogo ko muge na gelale gal nang lema pelenge oro mangeong meng. Tong gulang ngenge. Tena galneng le tong tenang galneng le te kaikai pea ere kerong tongo nang kinong panoia ko nang kinong panoi kenemanga. Ngampelong panoi galneng kinong kenema pi boge kere panoi nanang ipine ituele karegea. Mange ituele karege mangeong pelenga anang otema pulukeriave. Ko nange ngo maki le taim mone kong tineng naneng ipoa ilatogo. Kere ilatogo kola neng geniong ping ngoval nge neng kona munging tanga na banoia. Konang keniang ping panoi ngeneng panoi keniong, keniong, keniong, keniong, keniong peleing panoi nanang ipine. Nanang iping peleng leneng peleing kulung ka agulang oma pela gonuvu. Pulu gonu ning kiane komamine pelenga ilatogoa koiung nange nananga iverea oro a vereve be pikapeng moe o moane o kiane eulu kiane. <noise> oia, oia kona nang bonela pompea ko mangong-a. Bonela pompe pinge neng geniong ping banoi ngemo bani pine kole peleing genema pi boge balve neng opane ing neng naneng ipane ing tea ginang. Peleng tente givong, givong menenga tle pati-mo timova laneng. Timo bos mutentea mute kere namo ipane, mute kere namo ipano me ngane ginong tea ginong naneng, naneng ipino tea genong banipine genemane peleng nge nge meng na munge ngo ron geniong, oro pa olial tente kere muta ti mouva bola. Bola lama, pamo kere bola lama peleng neng geniong rong manga mutang teng ti bola lama-a. Koiung kamo meneng menga geneminga. Tea gineng bani pine genemo tea banipo genemine banipino genemo ko keremangae to kerema mangeo nga kere, keremanga moa.